איך קען רעדן גוט יידיש, און אינגליש, און איך פארשטיי אביסל <hesitation> עי- עברית, און <hesitation> א פאר ווערטער פון ספאניש באט נישט צו סאך. באט איך קען גוט רעדן און שרייבן אין יידיש און אין אינגליש